Akuskus ke i nem, kamem igenen lava, kamem igenen lava i nei rina. Nem te nas ni kin nina ta maimai na maimai ang po taun aungos kate ol ti kana te ainoai ni ri vap nei rina ti man nem ol, ka antok ta sa nemte using ia, man nem bot kata lu imem, kate nak imem, na man nem ol, parik kate nas ani tun palau nimem, nem pasal aneve, nia kate ol. Mang taun nala pasal, nanla buat singina nanla antok ia ta nate buk pasal ane ti mang rina na rina ang kana asan ta unusa. Na nala pasal, kala antok iau ta pasal. Au, nala pasal nan la songo le na mang, kag mang tasig na nemlong la ulit, ulit, aliu nei tongong, nemlong la lak kuli ei le nemlong an siang na namemlong la pasal. Na nemlong te pasal ane ti rina ang, rina ang kate togon, kate, kate sereiai ni ri kainkain vap na ri kain ri vap ang kite ol, pukun iria Kate rikek. Mang vap kite pukun makasan, mang vap kite pukun ro, mang vap kite pukun rikek na nemla pasal nan la buat ewang, kila antok iau, "sinong, sinong a tara kuk". Nala sinong, nemla kuk le nemla angan le, nemla pasal ta raon ngerelo. Pasal, ngerelo ang nang kate togon a mang sikei a laman lava nang na laman lava ang kate saling le pangkul tuman nei uten, au kate me saling ane ngerelo. Na nemla aisising le na luk le na tepe, nemla paliu pok ane ngerelo, nem an palak ti lu nem an la angan, nemla pasim, kala vong nimem nemla pasim. Nem la pasim le, tapangun vauk nem la nguan pasal tan wuak ani sikei palau a ring ang palau nemte kuli ol singina na ring anng kate style. Nem ten kuli ol i ararai aungos ani ri vap, ri kain ri mamain ta ri vap ang voiang kite ol ti ring ang. Parik kita sikei a igenen, sikei a igenen, sikei a kainkain igenen kite ol singina na nem ten buat singiria, nem ten ol ewang. E, nanga palau.